Lasy ndraky edy misy le karazan'le madiniky de tsisy tahony izy fa to de lame, fogna de afaka anapahagna kakazo madinidiniky misy ndraiky edy lasy o <hesitation> to de misy tahony sady maventiventy kely de miaraka amina <hesitation> lame a le midragnidragny igny de misy ndraiky edy lasy ampiasaigna amina raboteuse regny de mahatapaka kakazo na roa indray mandeha de misy koa lasy o tonga de leha anapahagna kak- le kakazo avy am'vodiny mihintsy le mbôla ampôtony regny.